<hesitation> Noowambru, hitaande ndee waran timmude caggal lewru jokkooru hen nduu. Caggal muuɗun duu, ɗun lewru non ɓuuɓol heewi waɗde e muuɗun dabbunde. Walla duu saatuuje ana hawra e ñawle gungal. Tawan ndiyan naatii faa heƴi nokkuuje ɗee fu. Ɗun woni minen burgu ka.